Un iin ngue luchi ku ni ngueluchi té, kue nux taxtuno nreyu tanguano noxa ninró indii nreyu nixayu denne, te dakeno no iin kidii luchi té tanguano, taguano no ngue luxhi xanani refrijerador noxahió nrute xakuinino, xa ko nguixhi teñu taxtuno nutindo te taxtunio no ngue luxhi nó, noxaxhuno xakutu ngua tinana nrida xakano no taxtunó, taxtuno ditano taxtuno languidii anani pastel, taxtuno nu nguelucho nida xakada conservar ngua kutuno no ngue luxhi nani refrijerador.